<noise> une nda ndinokwa sana ukuli indosa, indosa ungatole, ikiketa, ungakikete, <noise> lino wuno ukuhurya wunaki indalama nulinasyo. kwasababu kitsiwa, bei jakali sana, une akawikutsa bei mbaha, najuve winokwa nukalye, apa ngavo nukwa hanyama, nakanyama hako wunokai indalama mbaha lakini, unokuhulya, basi ukuilekerwa, ila kuno ukuno winoko uhulya, ukwilekerwa lakini isyene, pu- bado puinokwa. Ndomana, nanda- ndaninokwa sana ukuvomba imbomba ili, kyokyoni ikiwake ikuma kiuma, ndivelaki apangi ndikula kwasababu ungamye bila ndalama nukawesa ukukula kyunu kyokyoni.